आदिवासी लोग सुबह सुबह नास्तान ज़्यादा। सोख निपाले कि सुब सुब काम दन्दर लग जए। <hesitation> नास्तान वात कर रहते हैं। ज़्यादा सुबसुब कुदरी बुने न खाईले ले कुदरी। ना साथ रबड़ी मकान रबड़ी छह साथी गुड ने। रोटी खाई ल अगले दिन आधुनिक समे ने कहा। जाई ते पोहा छे जूस छे केला ने जूस छे रेड छे। जूस बनाई खा सकीं।